Eminakhie obo hausa rizerawena okpupu eyama newo obora neremie meh okire emo onyara nira neremje meh ikare iyo khira weno okpupu si makhere. Ikhere yor obora ogame okheyome ha hekhime nirore wafe ikhiro are khimegevare onoto hausana so orakpaya weme first norere stfor agie moh sti akanya rivare ra wena than o makhere your makhere yor a meikhe ikhaborwe ikiro royowo akwere wewonakaya oyari key yame itse ebi zewe nokpukpu ikere your obora makere menonakanya okhemi eme aza ha okhewere meh as ifor see ifor wegbe ona kana na neni vare ah wena khanya okhere ghewa okhe reghe ekorio meni kere vare onoto hausa makhere your na ikhemie na hapo haruoni oya awenonakaya merakherero khuwe onistore nari merakhero khueyawe nigbika nia nari wa woni hazi hemi kheroma guewe ukhadareme uyaru weh ewo udare oni emona rararu. <noise> muza oniemo nuranura khayo kukhesor newo who khewo khumie khi ona oruona ona oru ona ura ura remuraru we oniewo whokhavare ewo emu ranu emizevare ewo rekha emuzevare ewo who rayor whovare ewo urawa oni owina owna akanyanina ukunakanya who laakwena who mie omorenike owena akanya wokhona rurawena whora reo nurawena wo so ro ze so then emekhegezoni ewo eyama eyana ebonewo elike nurakererare rogeze iyachie bireyane iya ikhere kereme yerawereme iyafotsa wewe owawewe irageyerelap era eruroyor irenenera icheyor ikpeghoro ni narera emase vary itse then orariyor khere mie rachi because eracave etsora oyorwe uwere noryawe we oyere Muza oni emor nuyarurah ayor ukhe stor oni ewo ukhe your khu mie khi ona oruo ona ekhe ukhe ri rekhona ukhe rur urekho na oruona ure kho na re ru or ura ura reh emuraru oni one ewo ukha vare ewo emua emu reva re ewo rekha emuze vare ewo urayor khe eminakhe uvare ewo uyawa khi oni oviena oweneya akanyanina uri khoni akanya ru kheyari wena umie omore nike owena akania ni na wokhona numi wena ura ura reh onu ra wena wor so zeh so then ene khe geh teh oni ewo enekhe ge meh oni ewo eya mah eya ma ehh ebunewor chikei eya kerenurakererereh rogezeh iya chio obi reyqh reh iya nikhere ikherekere meyereo otsemeh yero uwereme iyatiobi serareh iya ya fotso owa owewe owa owe weh irageyerekpera mak herecoyor because nenirekhevare yamie meh erayor ah ikpeghoro nirareruematse vara ebu yere orarere them makheyq orariyor khereme ra etchi makhei ruro yerr onu were because era care era etsor rar eyor uwere nor oyawewe